komiði sæl og verið velkomin í

nú verða sagðar helstu fréttir vikunnar ókeypis hefur verið í strætó í Reykjanesbæ um nokkurt skeið en um áramótin var reglum breytt og nú þarf að borga við þessa breytingu gleymdist að gera ráð fyrir sem taka mörg hver strætó í skólann skólar í Reykjanesbæ eins og annars staðar hófust á ný í síðustu viku eftir jólafrí

krakkar frá þremur stöðum í bæjarfélaginu þurfa að fara langa leið í skólann nemendur í höfnum þurfa að fara lengst þeir sem búa á Ásbrú þurfa einnig að fara þó nokkuð langt og líka börn sem búa í

þau ganga í Akurskóla sem er í nokkurri fjarlægð frá hverfinu nú er verið að skoða hvort bæjarfélagið taki þátt í að borga fyrir strætóferðir þeirra sem búa langt frá skólanum hópur stærðfræðinga sem einsetur sér að

finna stórar prímtölur fann þá allra stærstu hingað til annan dag jóla talan er rúmlega tuttugu og þrjár milljónir tölustafa nærri milljón tölustöfum lengri en sú sem áður

var talin stærst prímtölur eða frumtölur eru tölur sem aðeins er hægt að deila með þeim sjálfum eða með einum minnstu eru tveir þrjú fimm og sjöundi

prímtölur eftir franska

sem var uppi á sautjándu öld fimm tölvur voru notaðar til þess að staðfesta niðurstöðuna

sem reiknaði út töluna reiknaði samfleytt í sex daga til að finna þessa stærstu þekktu prímtölu meira en helmingur allra bíla sem seldir voru í Noregi á síðasta ári voru rafmagns eða tvinnbílar Norðmenn hafa verið fljótir að skipta yfir í bíla

sem menga minna ýmsir kostir eru fyrir eigendur þeirra eins og að þurfa ekki að borga í ferjur eða fyrir bílastæði þeir mega nota strætóakreinar og geta stungið bílnum í samband við almenningsgarða bílar sem ekki losa mengandi lofttegundir aðallega

bílar og fáeinir voru rúmlega tuttugu prósent af öllum seldum bílum í sautján og tvinnbílar rúmlega þrjátíu og eitt prósent þetta er mikil fjölgun frá árinu

þessi árangur hefur náðst með markvissum aðgerðum stjórnvalda það þarf til dæmis að borga minni skatt af umhverfisvænum bílum eins og rafbílum en af þeim sem brenna dísilolíu eða bensíni hér á Íslandi hefur rafbílum fjölgað mun hægar og hleðslustöðvar eru enn sem komið er ekki nógu margar til stendur að fjölga þeim til muna í fyrrasumar voru fjögur komma sex prósent bílaflotans rafbílar og Ísland er í

sæti af þeim ríkjum þar sem rafbílar eru notaðir hlutfallslega voru flestir rafbílar í Noregi eða rúmlega tuttugu og níu prósent og næstir þar á eftir eru Hollendingar með sex komma fjögur prósent stjórn Knattspyrnusambands Íslands hefur tekið þá ákvörðun að jafna árangurstengdar greiðslur til Alandsliða karla og kvenna fyrir hefur víða verið um svona aðgerðir en Noregur tók þessa sömu ákvörðun í desember Guðni Bergsson formaður k s í tilkynnti þetta á blaðamannafundi sambandsins á fimmtudag dagpeningagreiðslur

hafa verið þær sömu í mörg ár en ekki bónusgreiðslur eða peningar sem leikmenn fá fyrir unnin stig í leikjum í undankeppnum

það var einhugur um þetta að stíga þetta skref að jafna þessar árangurstengdu greiðslur til a landsliðanna og hafa þær jafnar og við erum bara mjög sátt við þá ákvörðun Guðni segir að ákvörðunin verði vonandi hvatning fyrir íslenska kvennaknattspyrnu og fyrir önnur knattspyrnusambönd að stíga þetta skref Guðjón Valur Sigurðsson sló heimsmet á

sunnudaginn í leik Íslands gegn Þýskalandi í handbolta hann er nú markahæsti leikmaður

Guðjón Valur skoraði tvö mörk í leiknum jafnaði met

með fyrsta markinu og sló metið síðar í leiknum þegar hann skoraði af vítalínunni hann hefur skorað sautján hundruð níutíu og átta mörk og enginn hefur skorað jafn mörg mörk fyrir í sögunni Guðjón Valur skoraði sitt fyrsta mark fyrir Ísland á æfingamóti í Hollandi fimmtánda desember nítján hundruð níutíu og níu þá skoraði hann tvö mörk í jafntefli gegn Ítalíu tuttugu heimsmetið dugði samt því miður ekki til að vinna Þýskaland og Ísland tapaði þrjátíu til tuttugu og eitt þetta var síðasti vináttuleikur liðsins fyrir Evrópumótið sem hefst í Króatíu á föstudaginn fyrsti leikur Íslands

Evrópumótinu er á móti Svíþjóð önnur lið í riðli Íslands á

margir gestir á Golden Globe hátíðinni mættu

til að sýna konum sem hafa tekið þátt í hinni svokölluðu metoo byltingu samstöðu nokkrir gestir kvöldsins buðu líka með sér konum sem berjast fyrir réttindum kvenna verðlaunin eru veitt árlega fyrir árangur í

kvikmyndum og sjónvarpi í Bandaríkjunum bandaríska

hlaut heiðursverðlaun fyrir framlag sitt til kvikmynda hún hélt ræðu þar sem hún sagði meðal annars að framundan væri nýr tími fyrir konur og stelpur hún hrósaði metoo byltingunni og

sagði að of lengi hefði verið þaggað niður í konum ef þær hafa þorað að segja frá sannleikanum gestirnir í salnum stóðu upp og fögnuðu með

horfa að þeirra bíði ný og breytt menning vegna þess að fjöldi stórkostlegra kvenna og ótrúlegra karla hefði stigið fram ekki tókst að rífa fjóra samliggjandi

eða svokölluð síló á lóð Sementsverksmiðjunnar á Akranesi um helgina af öryggisástæðum var lokað fyrir umferð á meðan reynt var að sprengja en það tókst ekki betur til en svo að þau

út á hlið í stað þess að hrynja til grunna eins og þau áttu að gera Skagamenn fengu engu tilkynningu um sprenginguna en það var af því að bæjaryfirvöld

voru ekki látin vita að hún yrði þennan dag önnur tilraun var gerð til að sprengja

en þau stóðu hana líka af sér hluti þeirra lækkaði þó aðeins sprengingarnar

hluti af niðurrifi Sementsverksmiðjunnar á Akranesi þar sem til stendur að byggja upp nýtt hverfi stjörnufræðingar hafa fundið óvenju margar

hjálpar okkur að skilja hvernig verða til en þær eru mikilvægar fyrir líf í alheiminum þær hafa mikil áhrif á myndun lítilla stjarna eins og sólarinnar og þegar þær deyja verða til þung frumefni sem við erum búin til úr í Stóra

Tarantúluþokan vegna þess að í sjónauka minnir hún á könguló stjarna svo að þar er gott að skoða hvernig stjörnur og sólkerfi verða til úr gasi og

þyrpingunni innihalda efni sem dygði í meira en tvö hundruð sólir björgunarsveitir á höfuðborgarsvæðinu höfðu í nógu að snúast í gærmorgun þegar mikið óveður gekk yfir suðvesturhorn landsins foreldrar voru beðnir um að fylgja börnum yngri en tólf ára í skólann nánast allar björgunarsveitir á höfuðborgarsvæðinu voru kallaðar út til að sinna ýmsum verkefnum strax

klukkan þrjú í nótt voru björgunarsveitir kallaðar út á Suðurnesjum til að festa niður

sem höfðu losnað í Reykjanesbæ og í Grindavík

féllu niður og farþegar í nítján flugvélum á Keflavíkurflugvelli þurftu að bíða af sér óveðrið margir sem voru í millilandaflugi lentu í vandræðum og náðu ekki tengiflugi sínu óveðrið skall svo á höfuðborgarsvæðinu um sex um morguninn náði hámarki klukkan átta en gekk hratt niður búið var að gefa út appelsínugula viðvörun og sem betur fer voru margir vel undirbúnir fyrir hvellinn mælingar vísindamanna sýna að dregið hefur verulega úr eyðingu ósonlagsins síðustu ár eftir að ósoneyðandi efni voru bönnuð þetta eru góðar fréttir vegna þess að ósonlagið virkar eins og náttúruleg sólarvörn fyrir okkur óson er úr súrefni en við getum samt ekki andað því það myndar

lag í efri hluta andrúmsloftsins og er mjög mikilvægt lífríki jarðar því óson gleypir í sig skaðlega útfjólubláa geislun frá sólinni orkuríkt útfjólublátt ljós veldur því til dæmis að húðin okkar verður brún í sólinni en án ósonlagsins myndi húðin skaðbrenna hratt árið nítján hundruð áttatíu og fimm bárust slæmar fréttir þegar í ljós kom að gat var í ósonlaginu yfir Suðurskautslandinu vísindamenn höfðu áður uppgötvað að svokölluð klórflúorkolefni höfðu skaðleg áhrif á ósonlagið en slík efni voru til dæmis notuð í kæliskápa eftir að þetta umhverfisslys kom í ljós tóku þjóðir heimsins höndum saman og skrifuðu undir svokallað Montreal samkomulag þar sem skaðlegu efnin voru bönnuð og nú sýna mælingar er á batavegi gatið hefur minnkað og er bannið talið stór hluti af ástæðu þess verið er að skoða möguleikana á því að opna í Borgarnesi þriggja milljóna króna styrkur var veittur til félags sem stefnir á að opna skemmtigarð sem byggir á hugmyndinni um hinn fjöruga Latabæ Solla nenni níski og glanni glæpur hafa verið Íslendingum að góðu kunn síðan árið nítján hundruð níutíu og eitt þegar barnabókin

Magnús Scheving kom út um ævintýrin í Latabæ hafa verið gerð leikrit og einnig vinsælir sjónvarpsþættir íþróttaálfurinn sjálfur Magnús Scheving er frá Borgarnesi og hann kemur að verkefninu ekki er vitað nákvæmlega hvenær garðurinn yrði reistur en það verður vonandi á næstu árum mikill eldur braust út á tveimur stöðum á höfuðborgarsvæðinu með hálftíma millibili á þriðjudag eldur kviknaði í íbúð fjölbýlishúss í Grafarvogi um klukkan hálf þrjú um nóttina og fimm manna fjölskylda náði naumlega að koma sér út úr brennandi húsi í Mosfellsbæ við fengum slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu til að fræða okkur betur um hvernig á að bregðast við ef það kviknar í

Bjarni og ég

reykskynjari sem lætur okkur vita ef það kviknar í heima

mjög líklega eldur einhvers staðar þá þurfum við að vita hvernig við ætlum að komast út það er nauðsynlegt að setjast niður með mömmu og pabba og ákveða hvernig maður á að komast út það eiga alltaf að vera tvær leiðir út við getum farið út um hurðina svalahurðina eða út um glugga ef það er reykur inni hjá okkur þá viljum við hafa hurðir lokaðar svo reykurinn komist

ef reykurinn er inni í herberginu hjá okkur þá gætum við þurft að fara niður á gólf og skríða út við komum út þurfum við að finna einhvern stað þar sem allir ætla að hittast svo við vitum hvort það séu ekki örugglega allir komnir út og það er hægt að láta þá slökkviliðsmennina vita þegar þeir koma að það sé enginn inni takk fyrir krakkar tugþúsundir ferðamanna eru strandaglópar í svissnesku Ölpunum vegna snjóflóðahættu svo mikil snjókoma hefur verið undanfarið að yfirvöld hafa lýst yfir hæsta í fyrsta sinn í rúman áratug það er kannski ekkert nýtt að það snjói í Ölpunum þar sem margt fólk fer reglulega á skíði en heimamenn muna varla eftir svona mikilli snjókomu jafnfallinn snjór mældist nærri tveir og hálfur metri á aðeins tveimur sólarhringum skólar eru víðast hvar lokaðir í Ölpunum og íbúar hvattir til að halda sig heima snjóflóð féllu á

á mörg hús í skíðabæ á Ítalíu krafturinn var að mestu úr þeim þegar þau féllu á húsin og sem betur fer slasaðist enginn minni snjókomu var spáð í dag en líklega verður enn snjóflóðahætta og skíðafólk þarf því að bíða í nokkra daga eftir að komast aftur í brekkurnar Gabríela María Daðadóttir er trans þegar hún fæddist var ákveðið að hún væri

drengur en hún hefur alla tíð vitað að hún væri stelpa ég man eiginlega ekki eftir neinu öðru en bara að vera stelpa vera bara Gabríela ég get ekki munað eftir mér eða hugsað um mig sem strák eða neitt annað Gabríela segir að krakkarnir í skólanum hafi tekið sér vel mér finnst þau taka þessu voðalega vel mér finnst þau ekkert vera spá neitt í þetta það voru nokkrar spurningar hér og þar og þær voru bara eins og af hverju

mér finnst þær vera voðalega léttar að svara og hvernig svaraðir

mig langaði bara að vera stelpa og mér líður bara eins og ég sé stelpa hérna inni í mér þótt ég fyrir utan þá er ég

er komið að fyrsta Krakkasvari ársins síðast skoraði í Kópavogi á Grunnskóla Húnaþings vestra og við sendum krökkunum spurninguna hvað er áramótaheitið þitt

er áramótaheit að gera eitthvað nýtt eða breyta til hófi og tölvur og gæta hófs við ætlum að borða minna af nammi og borða meira af hollum mat eins og gulrótum

fjögurra ára fílar sýndu listir sínar í skrautskrift í dýragarðinum í Ichihara nærri Tókýó í Japan fílarnir notuðu ranann til þess að beita penslinum annar þeirra skrifaði kínverska táknið fyrir hund á hvítan pappír en hinn teiknaði mynd af hundi samkvæmt kínverska dagatalinu hafa árin

og tvö þúsund og átján er ár hundsins við þökkum fyrir okkur í